Yaa yoova na kaai xiaa tia'a tie xiiniyu mi tikee sukuaayu ñuntu yo'o, tie xiini kuu tia'a yaa'a kua'ava, tia'a yaa'a kuixiiva ta kuu tia'a yaa'a kua'a kara ntikoonara chii yaa, yoo tu savana ntikoora xii licuadorava taa ya kuxioo tia'a ya- yia'a kua'a kara kuvi kuxiora xi'i ntufiva, ketaa tinana sojo kantu xii aan tinana ku'aava taa tie kuxioo xi'i ntichii ra ntt kuaa, siempree kuaa un- t ya tinana kuijii xiira chi tinana sojo, taa ketara xii ntichiva kuxior kuxii ixiaa suvaara yiasi xixira xi'i ntuchi va, ta tia'a yia'a kuijii tukura ketaa cilandro xiira ketaa tinana sojo kaantu xiika mi yia'a kuixi kava ketaa xiira kuxioo xi'i kuñu xiituu, a tanaa kuxii tukuora xi'i mole ntiuxiva kua'a <noise> mi tinana sojoka kuitiva xi'i mi yia'a kuixi kuitiva, kavara ra, kava ika ntikovaova kuu ntaa savana ntikooa xi'i licuadora, naa ntukoo nta'avaya ta ika kuxio xi'i mole, ta xaa na chii taaora ta kuvaa kuxioo xi'i kuñu xituu chitaaora xi'i mi ya mole ntiuxii na kachio kuchiñuo kuxioora xi'i mi yaaka.